<hesitation> Fomba ataon'ny vitsiky mba hamôrognana andiam-bitsiky zay karaha njao e, vitsika manko e manana renim-bitsika, de <hesitation> le renim-bitsika igny e mila fahanana, efa misy leaderan-jareo e <hesitation> mametraka ran'ivy amy tany jiaby hiombagny igny de leha <hesitation> vitsiky jiaby avy afara aminjat tonga de manaraka le ran'ivin'anjy igny fogna de tonga amy tany misy anjare, de lasa mifômpoko amy tany ndray koa zare.